Kó iná xhí ja nrivandó iná té ndinii ujun ngó, nganaxhí nrija vilú jan xhí ja vilú jan kunjá, ihó uxa vida xhide té uju <hesitation> aku <hesitation> moquiera kando ján kuxhí ón uj <hesitation> jaluxhí yukú ni'a kui kuxhiáte nraja kuti luxhi nró chí deen ján ti vilú xhí ngu ño'o xhinin'nró danen'nro xhian nrako lá'a nrupeto'ó xhí kudii ho o on kandó xhínte akuñondí kuni'a, tekivii kanixhía ihá yo'o kó veendó.